Nɓanŧiri maalu, tita a maalu uyete, ndi uyaa gtuugi, <hesitation> bijaa ma gí ngi, mmaalu ma bintuugi bfaara, bigínan ngi mmaalu bintuugi byeleele, bigínan ngi mmaalu ma bintuugi bjogo, bigínan ngi mmaali ma bintuugi blemberefejo, bigínan ngi mmaalu ma bintuugi, byeleele. Gembe gwúba dus, ggamosor, bituugi maalu, maalu ma to hanu ugiti gtuugi faajingooda, mbolo gtahtaala sa. dong bi ma ge gíni, binoobini ngi bsúmin bi ma wi, bjogo gaaj, bjogo, mmaalu ma binoobini ngi súmim bima wi. Waayi bmaalu bintuugi byeelele, maalaa ttu fayi yoofi súma. Wima bintuugi fana faara, be fana wiloolo aa ttu byoofi súma, bi ma bituugni blembere fejóo, go gí gmaalu gsúmi gtida gi ma ntuug be gdúba tus, winooni uwom mo ndúba tus unyaa wo gí usúmma. We wéeti gembe gdúba dus, binoobini ngi btootim bima, ngi súmim bima wi.